सगळ्यां पैली मी खर्चाची लिस्ट काढटलैं, किदें जाय किदें हडुंग जाय आनी मागे त्याप्रमाणे मी सगला घेटलैं आनी सगळे बारो थडवलां खाइ कितले पैशे मोड्लें ते मागीर हिसोबक बारा पडता।